hueno a´ru na katyina ñaa nta nta kiti Kuri kuníu ku kumi´u a ntari kuniu ku kumiu na katyina ntatu´na yu síaa vilu si tina ra ñaku uu-n vilu ka ra hueno ukusari kuntari yu tyi ñaku vilu ka ra uu-n ko sía´ri uku tasiri kiti a in náa a nta na na sinu yati ista ve´e yo ra uku tasiri na só ñaku tina ka´ra in tina ka´ra kò´o kixiri tyikua tyi ña ntaari ntisakatyi kii ntisakatyi hora ra ntari yo a tani kísia uu-m ni ka´á a ni kísia tuvilu kua in ná´a a in tina a in kiti ntari Kuri kuara vityu ntava ri ntavari ra síari kuntíari tika kuru kusa kunta yo nakatye ni ii ta a´ru ña vilu ka na ku´kumitukué ra tatika ra mi ini ve´e ni ntiari so´o ve´e ni ntíari nùù yaa inturi taku sa´ri kuntari yo tyo ñaa ñaku tina ka ra tika Kuri ku´sa kunta yo